आपले जेवण पर्यावरण प्रेम दवपाक आमी खूप रुचिक भाजी सेवन करुंक जाता। जासी की, पालक, तबडी भाजी आनी पननीर पण रणपाक जाता।